Tamin'ny tao fito amby efapolo sy sivanjato sy arivo ô da nahazo fahaleovan-tena baka amin'ny fanjakà mitambatsy i Inde noho ny fandraisany anjaran'ireo mpitarika tahaka an'i Gandi. Ny sivilizasiôna ao amin'ny lemaka Indus izay nanomboka tamin'ny tao dimanjato sy roa arivo talohan'i Jesosy Kristy dia iray amin'ny sivilizasiôna tranainy indrindra eran'izao tontolo izao.